கால்பந்து கிரிக்கெட் பாஸ்கெட்ட்பால் ஹாக்கி வால் பந்தாட்டம் டென்னிஸ் ஆட்டோமொபைல் ரேசிங் பங்களாட் டாக்ஸ் அகரத் ரக்பி விற்ளிப்பெட்டி நீச்சல் ஒட்டோ தன்னிகை சைக்கிளிங் ஏத்தலெட் ஃபிக்ஸ் பால்பந்து ஸ்னுக்கர் ஷூட்டிங் மார்சல் ஆர்ட்ஸ் வூஷு சோர்கியூப் பளூன் போட்டி கிராஃப்ட் பந்து ஸ்னூக்கர் பிலியர்ட்ஸ் படகு ஓட்டம் ஹெலிகாப்டர் ரேசிங் கிறிகெட் கபடி சீன பந்தாட்டம் புறநகர ஓட்டம் குவாட்டர் ஆர்இஸ்கேட் பங்கோக்கொ பனிகோ